الا سافرت عبر الزمان اسبوع للقدام غنعرف <hesitation> واش حققت الاهداف اللي كنت سطرت ليها هاد الاسبوع واش نقصت فالوزن اللي كنت كنشتاغل عليه و كيفاش غيدوز نهار تالخرجة ديالنا اللي موجودين ليها و كيفاش غيكون عيد الميلاد ديالي و الناس اللي غيحضرو و الهدايا اللي غادي توصلني كاينين بزاف تلحوايج كنتسنا نعرف كيفاش غتكون